घरत् जिकोनु खैतो नस्तन हबर् बबे, किसु पद्धते अबलम्बन् करिब परि? पोथमते खैतो होमो जते नस्तन हबर् बबे, पोथमते ब्यक्तियो नजरिम्। भ्यक्तियो किमन् खैतो खबो? हेइ दिन्दुत् किमन् परिमने खबो? हेइ परिमन्तो, परिमनत् लोहे, हेइ जुक्मक् निरिखन् कोरिहे, हेइ खैतो पस्तुर् क्वरनत् अग् बहि बलगे। अरु जति य हेइ खैतो होमो <hesitation> खबो नुअरि, ओधि खुइ पुरे तेने स्थोलेत् हेइ खैतो होमो जते भल् दोरे, भल् होइ थेके, पिसोत् अको पुनर खबो परे, हेइ खैतो होमो जते अको खबो परे, तेने हेइ खैतो होमो ब प्रिस्ब, रेप्रेज्जतोर्, थुअतु ओतिकोइ नितन्त पोइसोन्, जते कुनु बिजनो ब धुलि नहि, ब हेइ खैतो होमो एके हुअतु होइ थेके, ब भल् होइ थेके, हेइ होमो तत् फोरे रखि बलगे। अरु सख् जेगत् ब गेलिनो जोअ ओबस्तत् ब कुनु जते बेअहन होइ, हेनेइ ओबस्तत् रखि बलगे।